टर्की ये सुधा घराच्या दर्याच्या, कोंईघर व्हेतानत, खाइसार भितुन सारताना भायर आपली चपला काढुन दोवोरतात यी तेंची प्रथा, पक्ष्यांक खातिर ते लोक खूब कर्तात उर्तत ते पाव ब ते चिमण्यांग घालतत, हातिक पापी दितात माइता काइट, आनी तेंच्या कपलाकाई हात लायतात, चाव आनी रमजान चा फेस्टा तेंका मेन अस्त आनी ते गोज़लेमे (सुक्या पावार बटर आनी वनस्पति घालुन खातात)।